<hesitation> Misy telo ake zany mail raisiko agnatin'ny herignandro raiky de le raiky momba ny raha ianarana any am-pianaragna de raiky momba ny asa raha miasamiasa kely regny de misy magnandefa mesazy koa par mail.